Pues ra este, ni ngy na, za toron, za zidr, za bíaz, za, tchi na ni maru rchiglaza ni na toron cun este ¿xila ni? Cun zaga manzan, nú th clas manzan’a ngy’gyas ni velna za ra manzan crioll’a ni ngýgyas ni, per nix ru rdaw ni. ni rchiglaz gaga, rchiglaza lani,